Naján ndaduxuu ko'o, ko'o ñuu ján ndakexo chí kuenta ndibujan ndandunkaxu, ndadunkaxu kuenta vanka tuu koñoján nadakexo hí yexuu ndakexu ndaduxu kuchanra yunduján jexuu comida yexuu ye'é kuchanra ñunu kunu ndungu ya'á ján, hi iho yenado no'o ndojono ka'a no'o va'a ndojoni xakuu parxu koñuján ndakuparxu cuenta vaso cuenta vidrio parxo onré irxo'o, ndute ho ixo'o nadaka ixo'o k'e cuenta ndan ndute limón ján ndute naranja jan ndute nandaka ndute ndava'a nexo'o chi iin xute, ndono ndakupar tuu vaso ján ndakuparxu cuenta na'a yandixo ya'á ján nanduxu yuu ján yandixo ya'a yexoo yuu ján ndaduxu chandixo nadaka ho yandixo no'o yondo naján yandixo ndakuu onre yukuxo chiyandixon takuu yii yandixo ndanduxu kuenta yodo yanduxo koño ján ndanduxu kuenta. Kuenta cuchara ñunuján, ndoka hi iho yendonján ndanduxo achi kovina'a vetuu unka ta'a tanka iin tutua avetunka vina'a pero, yenado ndomeni ñunuján meni ko'o ñuján ko'o nanduu ñaxuu yena'a chekondon ka'a hi iho yena'a atuna ihonka, itá vetuu iná endu ndandu ndojoni xuu taka hindoka'a yendu kuenta nanduka indoka najiña kue najiña nadaka, ndakiye kendakero ko'o ño'o ndakenro kenro njenro koyaján ndonuu ndokan indanuxu vexo'o onré, nadaka comida nadaka yexu chinayunxu koño kanda nanduxu nundu hi yaján yon yandii xu'u yuján yandixo yexo yandixo ko'o ñojan iho koño yandixo ya'a yexo yandixo nadaka ina nduxu ndono nduguu koñovaxu koñonguexo na'a, ko'o hi iho vin'a.